Nemwina kundu kunwa kichifipa mali chifipa chilindi nusana chilini ma mimisi chilini misim misamiati izipe nama- namaneno yakwe yakajiludia ludia sana maana kulinda mtondo, mtondo kulinda mtondo amada tafouti tafouti papo ila amaneno yonga